कैंची एक साधन छे जिकरो उपयोग कागज, कपड़ा अने अन्य सामग्री काटण खातर करज़। ई में दो धारदार पाटा होवे, जिकरा बीच में जोड़न बिंदु होवे, जिणसे पाटा आसानी सै मिल जावे है। जब थूं हैंडल दबावै हो, तो पाटा एक साथ मिलके कटाई करै अने सामग्री में चीर हो जावे है। ई कटाई प्रक्रिया सरल, तेज अने सुरक्षित होव।